E kukulu ka nananana i kona ʻupena kilika me ka naʻau ma kona ʻōpū. Me kona ʻupena, e hoʻohana ka nananana e ʻapoʻapo i kā lākou mea ʻai e hoʻohua ai, a e hoʻomalu ai i ka mea pōʻino